أفظل أمتلك مكتبة شخصية تحتوي على جميع الكتب المكتوبة لأن الكتب تفتحلي آفاق جديدة وتعملني أشياء كثيرة في مجالات مختلفة، <hesitation> وأقدر أقرأ وأستغل وقتي الفاظي وأتعلم في أي وقت هذا شي مهم، المعرض الفني جميل بس الكتب تعطي عمق وتنوع في المعرفة، هذا يعنيني أكثر.